مساء الخير يا صفاأ ألف ألف مبروك علي الجوازه، ربنا يارب يتمملكم بألف خير ويرزقكم كدا <hesitation> بالذرية الصالحة ويبارك فيكم ويسعدكم وان شاء الله تبقي خطوه جميله ليكي وليه يارب ويبارك فيكم انتم الاتنين ويبعد عنكم المشاكل بقي والعين والحاجات دي وآن شاء الله إن شاء الله أكيد أول بنت ليكي هتكون اسمها معروف يعني اسمها علي اسم صاحبتك زينب ثم زينب ثم زينب التلاته يكونوا اسمهم زينب